أنا نحب آآ ال-ال-القراية برشا نحب المدرسة برشا عمري في حياتي ما تظاهرت بالمرض باش ما نمشيش للمدرسة آآ أول حاچة أنا بالعكس كي نبدا مريضة وهوما ما يخليونيش نمشي لمصلحتي أنا ومصلحة اللي يقراو معايا باش ما نعديهمش هنا نبدأ نحاول باش نمشي نقرأ نحب القراية برشا متعلقة بمدرستي ومعلميا وأصحابي برشا برشا.